Raha amiko manokana de azo heverina ho karazam-borona ny pingouins, eny na de tsy manidina sy tsy manana elatra ara izy. Fa izy de itatsika fa manatody, mananana endrika toy ny vorona, manana <hesitation> vava lavalava natao hitsaingoka, ary ny pingouins ihany koa na de tsy afaka manidina aza de manana tanana kely izay manao sarina elatra.